Mba toroy hevitra angaity izaho nahavitanao ohatra an'io fa mba zaho koa mba magniry mba ohatra anao nahazo fahatsorotana ohatra izany e.